انا عندي تلاتة صبابط وعندي زوج شابوات وعندي نوادر وحدى برك يعني فيهم كامل لي نستعملهم بزاف هوما الصبابط لبيها عندي تلاتة منهم نحب الصبابط ونبدلهم بزاف شابوات تاني عندي زوج كل خطرة وش نلبس اما النودر عندي وحدى تكفيني نلبسها خطرة في السمانة منسحقش بزاف